لو خيروني أن انا اقري العقول أو انتقل فورا من مكان لمكان كنت اتمني ان انا اقري كدا اقري دماغ الناس واشوف الناس نوايها بالنسبالي ايه وأشوف هل الشخص ده بيحبني ومخلصلي ولا خبيث من ورايا بيدبرلي مثلا مؤامره أو هو مابيحبنيش